E leydi Misra e woodi ndunngu e ndiyam toɓol e nder lebbi Noogas e jaangol e Disemmba koo ndeye hitaare.